ho ɛntɛrnɛti a nu'onɲan bera curulu ɓa nucuzo na zɛrɛ mɛ nɛ mi Mali he zɛrɛ mu yi sin mɛna amu se mina mɛ dama a bira ɓa besi zun ere u wa Fransi Alemaɲe Itali <hesitation> Kanada ho ɛntɛrnɛti ma wee bun mu dan a sara in wari midepe ɓa ma benisi a herani fa in yi mana an liya in aviyon a va a vɛra ɓase donk to ɛntɛrnɛti we fasilite mu beraso curulu